Ha pos nicu pos giente pos neh ni o yeh ya amo nica tochantiya, neh nochantiyaca Tetelcingo, pero pos ca ompa pos ayecmo aye, yacah yeh cateh dueños, otiualahque ca nica, tichtohtocaqueh, pos tiualahqueh ca nicu, uhm, porque yih tichahchan amo nicu otichachantia tehua, tehua tichahchantiah Tetelcingo, pero techtotocaqueh ca ompa, pos tiualahqueh ca nica, aha otiualahqueh ca nica pos ica nica tichahchantih tehua, aha, porque neh am tehua amo nica otichahchantiah, tehua ca ompa tichahchantiah, pero xa tiualahque ca nica, aha. O pos nicu pos a. a o yeyi amo ino oyeyi pos amo, amo, n amo ic amo ticmatih ca ca cunih, pero como nicu yotiualahqueh pos, ya ca yeh yotiquinconocerohqueh ca nicu quemeh, quemeh togientes ca nicu, ya nicu tichahchantih yatibehcabi tanicu tichahchantih, aha. Yiconcuatoc, yiconcuatoc chacharo yaicchiuas ino chile ca chile ca xitomatl, para ya ocquitlacuas, uhm, u ihquiu tehua sa ihquiu ticateh, aha, horita tiquixmatih nochi gientes ca nicah. Um pos sequeh quipihpiah pero tehua amo ticpihpiah aha de conih itcanasqueh ua tle amo itpihpiah tocentau, aha, tlamo sa titlarentarouah, titlarentarouah, tla titlarentarouah, pos tla tech nauatiah yatibeh ca ocse loro, uhm, o amo, amo tic amo tpihpiah amo ticpihpiah canih ittzontisqueh la verda, aha pos sa ticu itpahpanotinimih, tichachanticah ocse loro, paquis tichahchanti nicu, paquis amo tichahchanti nicu, pos sa ihquiu titlarentarouah, aha, ua nicu pos necu gientes yatiquimixmatih pos quiemah cuali gientes nicu cahcateh aha, amo, amo itquimixmatih pos nicu pano combi nicu, tla tiabeh cpouhtlah, tla tiabeh la plaza sa nicu titlehco pa combi, ua ya tiabeh la plaza, o tiabeh cpouhtlah, pero nicu tichiah camello ua ya tiabeh cpouhtlah o la plaza, aha, cunica tiquixmatih te tiquimixmatih, canicu chahchantih mariachis, nicu, nicu nacuic esquina, chantih mariachi tiquimixmatih de nicu, aha ini nonca colonia es mi colonia, uhm, ya tiquimihixmatih nochi nicu, uhm, ua moportaroua cuali pues noihquih tehua itmoportarouah cuali, uhm.